Oven e amfire ngam defa ñyamunda ko hawti e biredi, e cincin e kek. Oven ni non woni e nder mun e wodi goldum wala to hendu natataa.